Deɛ ɔdi hɔ yɛ aduro a bɛde twitwi bɛ se. Ɔyɛ aduro a bɛde nnoɔma bebree a ɔbɛboa ayi fii ne nkekaeɛ biaa a akeka yɛ se mu nti ɔboa ma sɛ yɛde twitwi yɛ se a, fii ne nkekaeɛ biaa ɔwɔ yɛ se mu no, aduro no boa yi ne nyinaa firi hɔ. Nti wosɔre a noaa di sɛ, woate aduro ne bi ato brɔɔhye ne so ne afei wode atwitwi wo se. Wode atwitwi w’anom baabiaa ne aaboa ayi fii ne nka nyinaa.